Paaɓa e naftinira e ɗemngal maanga jutngal dow ɗateeji feere feere. Arannde e nga naftinira e ɗemngal maanga, nga wurtina ngal nga nannga ko nga ñaamataa, nga nannga koo nga wara tew ɗum nga ñaamata ɗiɗabun woni e nga huttinira e ɗengal ngal nga taha ɓanndu ma nga.